Umum isar ighang iyotum iwu gbagba ighɛngo umbɔ ayisa gɛ uzezebi tɔ <hesitation> iyotum iba ki ighong umum igu ighɛnga ki ifɛtu akai anang cucii kuwɔ umbɔ ayisa agɛ anong itɛi harɛ ikhɔr ikɔr unga inbi sa amɛ ni mani ihwa ba ihwa ungo iguɔ ni izi izi inu inu ungo iguɔ idarha ungo inyaɔ mi itsisu itsisu umum igum iyotum kiifɛɛr anang itɛi umum ki ikhɔre ibi ihwa sara agari iyotum unga aba badama umum ikɛi umum iba ihwa igu unga na dama nimi ha nɛ ivang yɔ umum isari izi ru uner agou du unga <hesitation> hada agoudua adzaa umum iba ba ihwa umum isi ihwɛn acicii akirakɛ unga ka ka agbuba ke na adraa umum inba ijwa agoudau isari ingum igigare tɔ umum ki bvui ihwa ikɛi ivang yɔɔ ko umum kpɔɔ ubina nɛ abvui adamam ka ka dama arhɛɛ ihwɛ sha agoudua si igani <hesitation> umum ibvui izi na sibiti na ki agou anasar umbɔ ameim adeyiwa agɛ awu uzɛzebi ighɛnga adong nggu apfupfungo ngge her umbɔ adzaa agoupa tɔ umum mi inya agou anarsara ha ayesum nu aki adau cɛ si abvui ayeike umum ni itsitsai ke ayeike umum ma bi imi masha umum inya ugɛɛ ka ar hɛɛ si bvui ayeisam ki nasara ihwa ke ingu iyotum igare har izi ni itɔmum itserusi ama na ki adua inba inu irhɛrhe ingu unga agaruwa ma da ungo nya unga abvui sake aba aghomg inba ihura igu. unga ka garerɔ ma da kɛi unga abvui asake agbaba nimi ha nɛ bɔr umum ibvui itsi aki anasara cɛ umum igu unga har ubina nɛ atsi ã afɛɛ afɛɛg avaa nggu ha umum inya aki unasara ha ayeim mi ki izi asibiti nasara ha aki ha ayeim umum ikpɔ mɔ idinka <hesitation> uku iker itɔ itsetum ni ide izarha anang akiraki ide izi umum kuma umum idɛɛ indzaa itsuwa Nu ko ungamɔ ungo uba uwhwɛsha kidu. a nɛ si gani ungo uzi na ki nasara ungo uba udzɛɛ na ki adua ivang yɔɔ ani izi na ahwawe nggu adirhungo atsu ungo kai izi na dzing ka ighighɛ ungo uso uzi na ki nasara umbɔ aba anmei anyanbɔ na adza ambo ungo inyaɔ iyorngo idzeka na mɔ umbɔ adeya mbɔ abi itsar i ungo ktsar abina kɔɔ si-si mɛ ungo uku igha kɛ ungo na ugha tɔ unga agbisa za atomi irharha ha ama ungo uba utsammɔ ba adeyiwe ungo gɛ umeke igha ukpɛrɛ neke akɛrɛ ungo uba utammɔ ba adeiyiwa ungo ge uneka igha ukpɛrɛ neka akɛrɛ ungo uba uneko ungo inayawɔ iyornga idzeka umum iki ighighang ni mani izi na ki nasara ha umbɔ adzaa itsama mi indɔ ba mi igumum ikera har iyotum idzeka abɔɔ anya gɛ unya ungo uku ughong iyor cɛ ashe agou ha ayei ungo unga atsu ni isɔm indzaa indzaa ituwa yɛrɛ nu umen kisoo Ko ungamo unga <hesitation> aba agunga iyornga gbagba ungo uzi na ki nasara umbɔ adeyiwa ungo ubin ku dama ungo nu adzaa a goupa ungo udɔbungo ikpemmbɔ ungo ninangngo ubin kpɔ ki irherhe ni ifɛn umbi ayei itsuwa ha nɛ na idabumbi nu umen ikpo ininang kishookamɛn iwurini